کپُر موادٕک کینٛہہ مُختٔلِف قٕسٕم چھِ یِتھ: کاٹن: وول:ہیمپ: ریشم کیٚمۍ کوکون کیشمیر: لینن: اکھ قۄدرٔتی کپُر چمڑٕ: اکھ قۄدرٔتی کپُر بانٛس: اکھ کم عام کپُر تہٕ جوٹ